He no me nera tabe hoso an kougal halan job di amne laby didi we yawgotati. Aran to me holi wanda komi waata mihua namo, dense me yawngo me mbo ak yambo, nera no waata yawami, to me lari kou view waata yawami wadi se mi jaba kougal mammi hua. To me lari kou view waata mi man famdi bo, mi via mo famdi, to kou bedda kou bo me munya be magal nanon.